Ok <hesitation> ni a mek ke shɔni a he onau ukou. nibɔ u tɔɔ hwei ke shɔni uhé unyiŋ ke shɨni uhé ɛ hweile ke sheni u hentɔin tarke, ke shoni u hentoo enaai ke shɔni u héntoo ɔ in tóó ke shɔni uhentooi etóyiŋe, ke shɔni u hén e tɔɔ moɛile, ke shɔni u hé in tɔrɔk ke, ke shɔni uhé in túú ráái ke shɔni hhé o uko kpe ke shɔni u hé oukouni yɔ anyiŋ ke shɔni ohé o ukou ni yɔ ahwɛi ni amɛk hano kowani uhé a koi a biŋe inte ke shike kpea uhé unyin niɛhweile a shi ocui nite ke kina a kape bɔk ibɔk o shenu Sheukpe imceŋhane aneke ke ni a na kape u cekenu, abom a tá tuki bɔɔ ikó abccm a nine a nie kparaa, abom a ni e kapa, aboom u tu ci iye ni u hé u nyin ni uhe e ehueile uhé i entarke duk oshi shɔuhɔ uhe enáái ocui e inte ke kina a shashi a kape i inue e ihidé uhé intóói kena sha iram e hidé kom cok ba a gui ihidé iŋo u shu shewó ni eaa e inasara uku jé u ukakpe iram e ino ni ihide a tari na shei ni ube`hé tɔu shu jé shikihiram ocu hamo ni u kakpe tɔ aba dur uhe intonyiŋ m tɔɔ hwili ushe ke nu tiu baayi ni a aei imeei kinie tayi kom tɔ ashai uhé intɔrɔk ke ke ni a gbeti a guitama, cere bayir nia aɛi a he u tuu raa ukou kpe ke na tari na kape imma anera aɔ́i eikpe a ní a aɔi ikpe tɔ uhe aukou ni yɔ nyine ke ni a tuui imaa ni e tari ni a sha gbeti a gui uheeokou ni yɔ kwei le ke maai gber agui.